मी सोरो पियणायं सो मका बीयर सुद्धा आवडना आनी वाईन सुद्धा आवडना। आवडपाचो प्रश्‍नात न्हा किद्याक तार मी या प्रकारच्या गोष्टींचेर नजर सुद्धा घालीनाय। पुण लोक चडशे बीयर पितात या मका दिसता।